Ny fandokoa ny endriky ny faritsy zany da manomboky ny fanorata ny lamy amin'ny seza, bakeo amin'izay apetaky ny lokon'ny fotsy da ampia ny antsipirihany sy ny aloky, da tsy maintsy miasa amin'ny sosna mba hamorona laly na textura